Siwtaare nde mi ɓuri yiɗugo kadi ɓurnde welgo am kaire woni siwtaare Christmas e ndunngu kesu. Juutal siwtare nden waɗi emi mi yiɗi nde.